<hesitation> sop, sop si a nid a abuh rakah nen. Ear to te meror si a nid a abuh pa sop. Sop ear to ius i ror yiah si pa, sopsop, pa garuh ama koros pear, ma meh pet ear to ius i ror yiah pa, ah susupen, ma meh pet ear to ius i ror yiah pa- pa sop a soni rar, pa vahuv me veh. Mea tayiah pet. Sop to no enon si pama kenken tah ear ius ror yiah.